Sicürament pa la culasiun, la culasiun la farìu bin bin bundanta e la farìu la culasiun. Pitost, ecco përché appunto fazu 'na culasiun bundanta andrìu a gavé ël dizné, përché ün ël dizné magari a travai, a porta, specialment d'invern ch'a ie d'ure ën po pi cürte e la sin-a ënvece a m'pias fela përché la sin-a, la sin-a ariva la seria ch'al e nöit, al e anche ën piazì për ste a taula, al caud, tacà ai maznà, a së sta bin